Ny antony mahatonga ny raño tselatsela avao da mangotraky amy paripaña ambañy amy toerañ amboñy añy e! Da <hesitation> vasa ny piresiô atmôsiferiky ndreo amy tañy haabo da malefaky da tselatsela avao da mampangotraky raño.